Pues tzkuihtli nikita ke si tihkawa si motliokoltia porque mokuapachowa iwa yuwi motekati kanin kochi. Iwa miston sa xikahwa ye ke san mitzkakis, san mokawa mitzitas pero amo mitzkakis amo mitzchiwas kuehta yeh awi tzikuihtinemi. Este pajaritos nokpia intlalnamikilis porque por ejemplo ne nihpixtoya se nokanarito iwa onitlapowiaya iwa ye si nechkakia, o cuando walmewas nechitaya yanika ka ventana si melahka tlakuika, o si nihtlakikixilia yeh no melahka walpewa nechtlakikixilia, no onipiaya se loro, igual nono cuando nechitaya, melahka tech tlakikixilia. Iwa cuando nitlatlasohtla yen no melahka no mochiwiarowa wan no walmoteka ipa ijaula nikita pajaritos nokipiah insentimiento.